Sikyangathokekana erithunga etseme omwabuthuku obyosi. Habwakyi? Omwabiro ebyamunabwire etseme yikabya iyikasira omwasyangeri nyinji. Thuthabugha nga- eribya iwanganathoka iwanginavuga emutoka, eribya iwanginathoka eribya ighunawithe ananywani, simughuma sibabiri ighuwithe abanywani banene keghe abanywani abanginaku abanganaku ghendabakakukangania abandi banyoni abanginathoka eribya ibakakuha eyindi mibiri. Ebiro ebyamunabwire sibiri ngebiro byakera. Kwegamba abandu abakera ibo ibakabya ibanawithe ebindu byabu, ebyanganababezyahu ekyithengakya ekyithe ekyithe okwabiro ebyamunabwire. Ahali indi ebiro ebyamunabwire ghukabya inimundu ighukendiyilhwiraku iwengiwe, erithunga erithunga, erithoka eribya ighukendithunga akagati. <hesitation> Etseme eyamunabwire yikalire kusangwa ebiro bino abandu bulimundu akabya inakayilhwaku, akayilhwaku ne family yiwe bathoke erithunga bathoke eribya ibakathunga ekyangababezyahu.